Alohan'ny hagnano frity atody: alaigna atody. Kapohina. Avake ataovagna sira, avake aminjay kapohina fôgna, avake aminjay izy atoko amin'ny menaka, menaka mafana, avarigny aminjay atody.